Fomba fiasana famantaranandro dia ahafantarana lera alohaka voalohany indrindra, dia famantaranandro io zany a dia maro sy pisopisony ny vy vin-ndraha agnatiny, satria zaho efa nahita famantaranandronay maty, nindao tamina mpagnano famantaranandro, maro karazagny anefa io ary sy hain-tegna sy mahay ananzy fa zegny nahita fianarana aminanzy mi mahafantatra raha mampandeha ananzy.